जिंगुर के आवाज चहचहाहत जैसन होखईछे आव। एकर जीकी आवाज भी कहल जाईछे इ रात में। ज़्यादा सुनाई देवाछे इ पंखो पर मजूद पसली। इस धोनी के आव भी तीर बनादेवाईछे करम। तापमान में जिंगुर तेज गति से चलाईछे आव। एकर से एक किसम के ज़्यादा चहचहाहत। सुनाई देवाईछे नर जिंगुर आपन लंबा पिछला। पेरन के आपन पंखो में रगड के आवाज निकालाईछे। अव इ आवाज से हम इनके जुड़ाओ महसूस हो गईछे।